бегу бегу бегу вы здесь девчата
вы здесь ура
әдетте осылай бүкіл кәсіби және әуесқой жүгірушілердің басын қосатын алматы марафон басталады
биыл осымен сегізінші рет өткелі отырған марафон бәрімізге белгілі жағдаймен болмайтын болды
бұл тек біздің елде болып жатқан жағдай емес
тәж тажалының кесірінен күллі әлемдегі кәсіби әуесқой жарыстардың бәрі болмайды
сонымен өздеріңіз сезіп отырғандай бүгін әуесқой спорт туралы сөйлесеміз
сәлем достар сіздермен бірге айнель әмірхан және менің подкастым ой детокс
өзім жайлы айтатын болсам менің өмірімде жүгіру осыдан төрт жыл бұрын пайда болды
бұрындары біреу ақша берсе де белсенді спорт түріне жақындамайтын мен бүгін де өзім ақша төлеп тренермен топта жаттығып жүрмін
және бір байқағаным мұндай жағдай менің қатарластарымның басым бөлігінде бар
әуесқой спортқа келудің себебі не
жалпы күнделікті жаттығуларға барып жеке жетістіктерге жетуге не итермелейді
бұл туралы сөйлесу үшін мен өзім сынды өмірінің бір белесінде жүгіруге не жүзуге келген әуесқой спорттағы әріптестерім нұрлан байниязов пен гүлвира шадырбекованы шақырдым
әңгімемізді танысудан бастайық
менің есімім нұрлан ы мен ыыы отыз үш жастамын
ыыы казахмыс компаниясында ыыы жобаларды басқару группасының басшысымын
әйелім үш балам жанұям дегендей бәрі бар мхм рахмет сен гүлвира аха
менің есімім гүлвира жасым отызда
ааа мен өзім осы логистика а саласында логист маманы болып жұмыс жасаймын
а осы спортта ыыы любитель деп айтады ғой ы любитель деп айтсам болады өзімді мхм мхм
қанша уақыт болды спортпен айналысып жүргендеріңе
мен спортпен ыыы екі мың он сегізінші жылдың ыыы желтоқсанынан бастап мхм
оған дейін ешқашан ы спортпен айналыспағанмын
кішкентай кезімде мектеп кезінде дзюдо каратэ сондай
одан кейін өсе келе ешқандай спортпен мүлдем айналысқан емеспін мхм
мен спорттан ы бастаған кезім екі мың он алтыншы жылдан бері деп айтсам болады
а оның алдында мектепте ыыы дене шынықтыру дейтін сабақтарында мүлдем ыыы қатты қатысып ондай жанкүйер болған емеспін
осы он алтыдан бастап осы салада спорт саласында ыыы әуесқой болып кеттім деп айтсам болады мхм
мен мысалы жүгіруге осыдан төрт жыл бұрын келдім
ол кезде басты мақсатым өзімді формада ұстап тұру болатын
шын мәнінде ешқандай бір нәтиже көрсетейін деп ойлаған жоқпын
ыыы бірақ енді осындай ортаға тап болғаннан кейін шын мәнінде бір андай ммм бір бірімізбен бәсекелестік пайда болады екен
өйткені біреу көбірек жылдамырақ жүгіреді біреудің шыдамдылығы ы мықты дегендей
ал мысалы сендердің жүгіруге келгендегі басты мақсаттарың қандай болды
неге мысалы гүлвира сен йогаға немесе стретчингке немесе биге бармадың жүгіруге келдің одан кейін жүзумен айналыса бастадың
а мен бұл ыыы осы жүзуге келген себебім басында этот жаңа сен өзің айтып кеттің ғой этот неге биге ы йогаға
негізінде ааа мен бастаған себебім йогадан йогадан кроссфитке
осы кроссфиттке ыыы өзімнің а денемнің мықты болып бара жатқанынын байқадым да өзімді неге жүгіруден ы өзімді сынамасқа
ааа сол есімде осы ең бірінші жарыс жүгірісіміз бізде а экстремальный атлетикадан ааа таудаға ночной забег деп атайды оларды
ночной забегтен бастағанбыз
сол кездегі ы барлық атмосфера ыыы ұнады маған ааа
адамдардың барлығы өте ы көңіл күйлі ы позитивный деп айтады ғой
а себебі этот ыыы жұмыс жұмыста сегіз сағаттық жұмыста отырған кезде ыыы офиста сен тек қана жұмыспен ғана отырасың
ал сен иә уже ы басқа саланы көргенде сол адамдармен қызығып ыыы жана жана таныстықтар жаңа адамдарды көргеннен сен одан сайын ыыы қызыға бастайсың
мен сол кезден ыыы сол басы болды деп санаймын ы спортқа келу себебім әуесқойлығым
мхм қанша жыл болды
ааа он алтыншы жылдан ол бері төрт жыл болып қалды уже
нұрлан сен ше
ааа мен ыыы негізі екі мың он бесінші жылы бірінші рет алматы марафонына қатыстым он километрге жүгіріп
ыыы жай көрейін деп
сол кезде көрдім ұнады ыыы
содан бері жыл сайын алматы марафонына қатыса бастадым
бірақ ы арасында ешқашан жаттығулар дайындалу деген болған емес
ыыы мысалы он километрді мен бірінші рет елу сегіз минутта жүгіріп жартылай марафонды келесі жолы екі сағат жиырма бес минутта да сондай да өтетінмін
ааа содан келе екі мың он сегізінші жылы ойланып қай жерге жақсырақ дайындалса болады
мүмкін ыыы мысалы кей бұрыннан қалған ыыы тіземнің травмаларын қалай дұрыстап сол жаттығу керек
кімге кімнен кеңес алу керек болады дегенді ойлай ойлай бастадым
содан ыыы жаңағы ай лав суперспорт деген мектептің жарнамасын көріп ыыы ойлана бастадым
ойлана келе бір апта екі апта ойланып содан кейін ы қарашада оларда акция сияқты нәрсе болды
ммм мхм ыыы бассейн немесе жүзу немесе жүгіру деп
мен сол кезде ыыы ыыы консультанттарға звондап ыыы кеңесін сұрадым менің тізем ауырады жүгіруге барғаным дұрыс па әлде қалай болады дегендей мхм
олар маған ыыы артехин тимурдың нөмірін берді де сен кеңесін сұрап көр аха қалай дейді екенін
өйткені мен айттым крестообразный связка бар мениск деген қиын нәрселер бар соны қалай істесе болады деп
ааа телефонын алдым бірақ ы ол телефонын көтермеді
сонан кейін ы ойладым мен ыыы отыз бір жасыма дейін жүзе алмайтын мүлдем
жиырма бес метр де он бес метр де бес метр де жүзе алмайтынмын ешқашан
содан кейін ойладым мысалы мүмкін фобия бар шығар мхм
естігеннен кейін мысалы көрейін дедім
өйткені ааа мектептің лозунгы слогоны біз сіздерді бір айда жүзуге үйретеміз деп
иә бір километрді сіздер міндетті түрде жүзіп өтесіздер
маған қызықтырды сол содан кейін көріп бірінші а и бірінші ме екінші ме декабрьде ме бірінші тренеровкаға бардым мхм
содан келе ыыы енді спортпен шұғылдана бастағаннан кейін неше түрлі видеоларды көріп ыыы жарыстарды көріп
сосын ы сол желтоқсанның аяғына таман аэромен жайлы естіп сонымен ары қарай ыыы жаттығуды ойлана бастадым мхм
ыыы содан кейін ыыы қаңтарда ыыы жаңағы ай лав суперспорт
ыыы ақпаннан бастап мхм жаңа триатлон группасын ашуға а иә иә ыыы бел байлап содан кейін мен соларға қатысып
а яғни жүгіру мен ойлағанмын сен жүгіруден бастадың сен жүзуден бастапсың ғой
мен негізі ааа ыыы жүгіруге жақынырақпын жүзуге қарағанда
қазірдің өзінде мысалы жүзуді жақтырмаймын
мүмкін ыыы орташа жүзетін де шығармын
бірақ ыыы басқаларға мысалы біздің группаларға жартысынан қарағанда жақсырақ бірақ сонда да маған жүгіру жақынырақ жүзуге қарағанда
мысалы қазір гүлвира да сен жүзумен айналысасың иә неғып сен жүгіруден жүзуге ауысып кеттің
і себебі менде жүгіруде і жугіріп і жүгіруді мен ыыы он жетінші жылда ы тастадым деп айтсам болады
өте үлкен қателік болды мен ойладым қайтадан жүгіруге келемін деп
бірақ мені әлгінде таңдады
жүгіруге өзімді аптасына екі рет ыыы шығарамын ыыы қинап да өзімді қинап шығарамын
бірақ мен ы он сегізінші жылы осы жүзуге келдім
ы қазірге таңда айтсам болады маған жүзу ііі көбірек ұнайды жүгіруге қарағанда
маған айтады ғой бізде этот ы тоже өзіміздің ы беговой клубымыз бар
сонда жүгірген кезде ыыы тренеріміз бапкеріміз ыыы тапсырма берген кезде ыыы бес километр сондай берген кезде мен уже өзім ойымнан ішімнен ойлап тұрамын
бұл бес километрді жүгіріп өткенше одан да мен жүзіп өтемін деп сөйтіп этот достарымызбен қалжыңдаймыз
ааа мен ы бұрында жүзген емеспін
осы екі мың он сегізінші жылы ааа жүзуге келдім ы қараша айында деп айтсам болады
басында келген кезде мен өзім ыыы ондай үлкен ыыы алдында этот мақсаттарым ыыы пландарым болған жоқ жүзуде
жай ғана ы жүзуді үйрену
ы содан келе бере жүзу ұнай берді және де маған техниканы өте жақсы ы қойып берді
ал сосын мен осы бір ыыы бір жылдан кейін бір жылдың көлемінде айтсам болады ы жүзуді үйреніп
ыыы он тоғызыншы жылы ыыы желтоқсан айында бізде ы араб әмірліктерінде ы жарыс болған еді тін
сол жарысқа барып ы өзімді ы сынап көрейін дедім мхм
және де өзімнің сынауым бойынша алдында әрине қобалжулар болды
бірақ ыыы жарыстан кейін уже финиш мәресіне келген кезде уже өзім судан шыққаннан кейін мен өз өз өзіме ыыы шыны керек таңғалдым
сондай нәтижемен бір жылда дайындалып ы осындай нәтижеге келгенімді ашық суда
да ашық ашық суда әрине қорқыныш сезімдер болды
ааа бірақ ыыы адамдарды жүзіп бара жатқан адамдарды көргеннен кейін мен одан сайын әрі қарай жүзе бастадым
себебі жүзген кезде ашық суда егерде ааа жан жағыңа қарап артындағы немесе артыңдағы адамдарға қарасаң сен өзің уже сасқалақтап қаласың
ммм жүгірудегідей сияқты да былай айта келе
тек қана алдыға қарап ыыы тоқтамай ы жүзе беру керек
дистанция бізде бес километр қашықтықта болды
мхм сен жүзіп көрдің бе бес километрді
жоқ менің ну бассейнде мысалы тренеровкада үш үш жарым километр
ыыы ашық суда аэроменде екі рет ну бір де тоғыз ну екі километр деп айтса болады
жартылай аэромен дистанциясын жасадың иә сен
толық жасау ойыңда бар ма бар
ыыы жоспарда бар жоспарда ы енді
білмейміз бірақ ыыы ммм төртінші қазанда ы барселонада ы слот бәрін сатып алдық енді көреміз ммм мхм мхм
иә енді оған дейін бәрі жақсы болатын шығар деп үміттенеміз
иә маған гүлвира получается қарама қарсы адам сен жүгіруден ы мен жүзуден да
негізі бір қызығы шын мәнінде спортпен айналыса бастаған адамдар ммм психологиясы өзгеретін сияқты иә
иә мен мысалы нұрлан екеуміз ну тренеріміз бір ііі бірақ ы сәлем сау бол дегеннен артық енді сөйлесуге уақыт болмайтын
өйткені әркім өзінің ыыы нұрлан өте жылдам жүгіреді тренер тапсырманы бермей жатып уже орындап кетеді біз кішкене ыңылдап тұрамыз деген сияқты нәрсе
бірақ мен инстаграмға жазылдым нұрланға сол кезде ы сенің спортпен айналыса бастағандағы салмағың өте үлкен болған иә
сен сосын спортпен айналысқаннан кейін жиырма килограмға аздым деп жаздың ба иә иә
мен екі мың он сегізінші жылдың қыркүйегінде ы демалысқа барған кезде
сол неге есімде өйткені мен сол демалысқа барған кезде таразыға тұрып өзімнің і салмағымды қарағанмын сексен алты да алты болған
сосын ыыы желтоқсанда жаңағы жүзумен айналыстым
ыыы ақпан екі мың он тоғыздың ақпанынына бастап жаңағы триатлонға қосылып ыыы дайындалып ыыы
аэромен астанадағы жартылай аэроменге қатысқан кезде сол жарыстың тура алдында таразыға тұрған кезде алпыс алты да бес болып тұрды сол мен қарағанда жиырма жиырма килограмға
мен негізі толық болмағанмын сол былай бірақ сонда да жиырма килограмға
жоқ менендегі ііі көбірек тастаған адамдарды білемін бірақ сонда да
бірақ сен спортпен айналысқанда сенің негізгі мақсатың килограмдарыңды азайту болған жоқ жоқ мүлде
мен қазірдің өзінде мысалы мен ешқашан диета ұстамағанмын
айтқандай тағамда талғап ондай болған емес ммм жұбайым не береді соны жеп соны жеп
бірақ сол тренеровкалардың арқасында нәтижесінде сол ыыы артық килограмдарды
сонда сендердің спортпен айналысудағы негізгі мақсаттарың қандай
мысалы көп адам артық салмақтан азаяйын дейді
мен мысалы өзімді формада ұстағым келеді
сендерді күнде азанда алтыда болсын кешке жұмыстан кейін жаңағы тренеровкаға тұрақты түрде барып тұруға итермелейтін қандай күш ол
мен бір тренерлерден есігенім бар а негізінде әуесқой адамдарды ааа жаттықтырған оңайырақ ыыы андай ммм кәсіби спорттарға қарағанда
себебі әуесқой адамдар олардың өздерінің көздері жанып тұрады
ішіндегі этот жан дүниесі де жүрегі де сол этот жан тәнімен спортқа берілгендіктен ол өз алдына ііі
планды айтамыз ғой ыыы мақсат да мақсат мақсаттарын мақсаттарын қояды сол мақсаттарына ол біледі қалай бару керек екенін
ыыы және де өзінің бапкерлерімен ііі кеңес алып былай оларға оңайырақ деп ойлаймын әуесқой болғаннан кейін
мен келіспеймін себебі кәсіби спортшылар ол олардың жұмысы иә
сегіз сағат мысалы олар күні бойы спортпен ғана айналысады
ал сендер мысалы жұмыс істейсіңдер
одан қалса отбасыларың бар балаларың бар туған туысқандарың бар
қалай бәрін қатар алып жүру керек ол білмеймін маған ерекше күш қайрат керек сияқты
менің ойымша ыыы ең бастысы егер адамда ыыы қойған мақсаты болса
ол ыыы мақсаты ыыы өзіне керек деп шын шынымен керек деп санаса мхм ыыы сол кезде ол үлкен ну жетістіктерге жете алады
мысалы біреулер айтады мен салмақ тастағым келеді дейді мхм мхм
бірақ сонда да ештеңемен айналыспайды
немесе ыыы мынауым жетпейді уақыт жетпейді ақша жетпейді дегендей ааа сөздер болады
ыыы менің ойымша ол адамдарға салмақ тастау керек емес
егер керек болса адамға мысалы маған жаңағы жартылай аэроменге қатысамын деген кезде дайындалу керек болады
өйткені менің қорқатыным мен ііі мысалы ең бірінші рет ііі жаңағы бірінші курсты өткен кезде жүзудің мхм менде мен бір километрді елу алты минутқа өттім
ол көп па аз ба
ол мысалы мен жүзумен айналыспаймын ол бірінші километрге көп
өйткені ыыы жиырма бес шақты адам болды мхм соның ішінде мен ыыы соңынан екінші екінші болдым мхм
менен кейін жас қыз болды мхм
екеуміз ең соңында келдік мен елу алты минутқа өттім ыыы
шамамен орташа отыз бес қырық бес минут арасында өтіп ну бірінші левлді өткендер сондай уақытқа өтеді
а менің қорыққаным ааа мысалы жартылай аэроменге уже бел байлағаннан кейін оны бір сағат он минуттың ішінде екі километрді өту керек мхм
ал мен елу алты минуттың ішінде тек біреуін ғана өттім иә иә бассейнде мхм ашық суда емес
содан кейін енді өзіңе керек болғаннан кейін мысалы ыыы мхм ыыы дайындала бастадым
әйтпесе егер керек емес болса мүмкін ол мен ол былай ыыы өз өзімді қинамайтын да едім иә
аэронмен дегеніміз түсіндіріп өтейін иә ол ы жүзу жүгіру және велосипед тебуден тұратын ы спорт түрі
ііі яғни оның жартылай дегені суда бір де тоғыз километр жүзіп өтуің керек жүгіргенде жиырма бір де бір ал велосипедте тоқсан километр ме иә тоқсан километр
яғни бұл жартылай иә ну спортты айтсақ ол триатлон мхм
аэронмен ол ыыы бренд брендтің ыыы дистанциясы мхм ы
мхм мың тоғыз жүз жетпісінші жылдары шыққан гавайи аралдарында
ааа олар оны ыыы әскерилер мен спортсмендер ммм не үшін пайда болған
олар айтқан әскерилер күшті ме әлде спортсмендер күшті ме деп аха бәстесейік деп мхм
бірақ олар ы айтады ыыы онда жарайды біз үш те сегіз километр жүземіз мхм
жүз сексен километр велосипед тебеміз
а и қырық екі километр толық марафон жүгіреміз ммм
өткен адам өзін ыыы аэронмен немесе железный человек дейді мхм ыыы темір адам болып санайды деп айтады
сол содан бері сол жарыс бар
қазір соңғы жылдары өте популярный болып баратыр мхм ы біздің ы казақстанда да
ааа сол енді дистанция сондай енді үлкен болғандықтан мхм көп дайындықты талап етеді иә
сен ше гүлвира жақын маңда триатлонмен айналысу ойыңда жоқ па
әрине триатлон ыыы ойымда бар
және де ол менің арманым деп айтсам болады
бірақ мен ең бастысы ы осы жүзуді ыыы айтарлықтай көрсеткіш нәтижелерді көрсеткім келеді
ооо содан кейін ары қарай триатлонға келсем деген ойдамын мен
міне адамдар қатар алып жүр ғой
жоқ қатар алғанда мен қазір і жүзуде і оның да өзінің атақтары бар
хавушнмен ушнмен деген секілді ушнмен тоже этот өзін ыыы жүзу жарысы ы бірнеше елде болатын
а сонымен қазір айтсам болады хавушнмен ыыы қашықтығын орындадым
енді алдыңғы ы жоспарымда осы оушнмен атағын алу де і мақсатым
себебі және де айта кетерліктей жәйт ы осы өздеріңіз естіген болған шығарсыздар
екі мың екі мың жиырмасыншы жиырма бірінші жылы бізде қазақстанда осы оушнменді ііі лицензиясын сатып алды
ол өте ыыы қуана кететін жайт ыыы себебі сол арқылы бізде жүзуді ойлаймын ыыы одан сайын дамытады
себебі бізде мысалға қазақстанда жүзуден ы жарыстар өте аз жүгіруге қарағанда
жүгіруде өте көп жарыстар да
ал жүзудің өзінде бізде а июньде алматинский заплыв ааа және болды
ыыы боровоеде болу керек ы бірақ астанада не өтеді ғой аэронмен аэронмен а иә аэронмен болады онда ыыы командный заплывта ыыы командный зачетта ыыы қатысса
да да эстафета дұрыс эстафетада ы қатысса болады
сол эстафетаның эстафетада мен биыл қатысамын мхм
құдай қаласа егер де бәрі жақсы болсын бәрі жақсы болсын
оушмен он мың километрден шамамен он он бес шығар да он он бес да
сен қанша уақытта жүзіп өттің сұрауға бол ма негізі
негізінде сұрауға болады бірақ мен этот қатты күшті жүзем деп ыыы айта алмаймын өзімді
бірақ мен өзім і бес километрде а екі сағат қырық бес секундта жүзіп өттім ммм мхм
а мен негізінде ааа бір бір сағат ы қырық бес минутта қырық минутта деп өзімді алдыма мақсат қойған едім бірақ екі сағатта келдім
ааа өзіме этот ыыы қуаныштымын
себебі мен сразу ыыы жүзіп келгеннен кейін анаяққа тренерім де жазыватты қалайсың гүлвира деп
и ең бастысы тренер ыыы ыыы риза себебі ыыы не дегенмен де ол бапкер кісілер олар көп біледі ммм мхм
тағы бір сұрақ не үшін тренермен егер айналысу керек өздерің мысалы айтады ғой айнель сен мысалы маған көбісі айтады
неге сен ай сайын соған ақша төлейсің крассовкаңды ки де өзің жүгіре бермейсің бе неге сен міндетті түрде тренермен айналысасың дейді мысалы
не пайдасы бар тренермен ііі айналысудың
тренермен ыыы пайдасы өте көп
ыыы ол сенің ыыы нәтижелеріңе қарап әр ы жаттықтырып болғаннан кейін нәтижеге қарап саған ы қандай ы тиісті ыыы задание дейміз ғой задание беруін қарап тұрады
егерде ну жайттар болып қалады сен ы өзің ы басқа жұмыстарың да бар да ыыы үлгермей қаласың
бір екі тренеровканы этот ы жіберіп қоясың жіберіп қоясың да соған қарап сені тренер сол өзінің қалаған жоспарлаған уақытына және де жоспарлаған ыыы жарыстарға дайындауы деп ойлаймын
сол үшін тренер қажет деп ойлаймын өз басым
қанша ақша жаратасың айына
айына тренермен жүзу отыз отыз мың теңге а аха группада
ал сен жүгіргенді әшейін группамен жүгіресің оған ақша төлемейсің иә
оған біз төлейміз ол жүгіру айына бес мың ааа жақсы екен иә өте жақсы баға
ал енді сен ше негізі айтады ғой триатлонмен айналысу өте қымбат дейді
өйткені мен кеше бір мақала оқыдым есімде жоқ астанадағы бір жігіт айына кемінде екі жүз елу мың үш жүз мың кетіремін дейді сол рас па
ммм мүмкін ммм ол өте көп нәрсеге байланысты
ыыы біріншіден тренерға байланысты өйткені группамен айналысу және жекелей айналысу оның бағасы әртүрлі
ыыы бізде группада айналысу ыыы біз бөлек жүзуге бөлек төлейміз ііі жүгіруге бөлек төлейміз
шамамен сексен мың теңгені құрайды мхм
одан бөтен массажды санау керек одан бөтен ыыы спорттық тағам тағамды санау керек
дан бөлек неше түрлі сатып алатын ыыы нәрселер мысалы велосипедтің жүзудің нәрселері бар мхм
ааа бірақ ең көп менің бюджетімнің ең көп кететін нәрселердің бірі ол спорттық жарыстарға қатысу ммм
өйткені мысалы қазақстанда болса мүмкін көп емес шығар
бірақ мысалы гүлвира білетін шығар енді оушнмен қатысудың өзі мысалы
ыыы слот сатып аласың бәрі бәрі өз қаражатыңнан
біреу бір өзің болсаң жақсы а жанұяңмен барсаң оны тағы төртке көбейту керек мхм
сол себептен ыыы өте көп қаржыны сол спорттық ыыы жарыстарға қатысуға кетеді
ал былай айтқанда айына ыыы спорт тағамдарын қосқан кезде
менің ойымша жүз тире жүз елу мың теңгедей мхм кетеді кетеді иә мхм
ал тренермен ы не үшін қатысу керек дегенге ойласам ы айтатын болсам ааа менің ойымша жаңа баставатқан ыыы спортсмендерге міндетті түрде тренермен қатысу керек
өйткені ыыы ең бастысы техникалық тұрғыдан мысалы жүгіруге жүзуге ы өз өзіңді ы үйрету өте қиын
өйткені ал егер уже ну ыыы техникалық жағынан ыыы ну жоғары деңгейде болсаң
ааа онлайн тренерлермен ы немесе ыыы видео интернет құралдарымен дайындалуға болады
бірақ ыыы техникалық базаны тек тренер ғана үйрете алады
және де ең басын бастапқы ыыы жағдайда ы денсаулыққа зиян келтіруге болады
мхм өйткені нагрузканы білмейсің ыыы өйткені аяқты қою қалай дұрыс қоюдан бастап
ааа қай ыыы пульспен жүгіруің керек соның ы сол бәрін жинап алып келген кезде өз өзіне мхм зиян келтіруге болады
сондықтан менің ойымша ең бастапқы ы енді баставатқан ыыы адамдарға міндетті түрде тренермен айналысу керек мхм иә
соңғы сұрақ ыыы
қандай үш кеңес берер едіңіздер спортпен айналысқысы келетін бірақ уақыт таппай жүрген ақша таппай жақсы адамдар таппай жүрген адамдарға
көп адамдар жүгіргісі келеді ііі
себебі барлық таныстарым менен де сұрайды қалай жүгіруді бастасам екен
мен беретін кеңесім бірінші ііі аптасына ііі үш немесе екі ыыы аз ғана қашықтықпен бастау керек
і немесе өзін і тұрғылықты тұратын жерінен і сол өзі і беговой клуб дейміз ғой қазір алматыда алматы қаласында өте көп беговой клубтар
және де қазақстан қаласы бойынша тоже ыыы беговой клубтар да көбеюде
ыыы сол беговой клубты тауып алып ы солармен қатысқан ы жөн деп санаймын
себебі ы адам егер де ыыы командамен ыыы адамдармен ыыы группа группамен қатысқан кезде ыыы сол кезде ы нәтижесі көбірек болады
себебі егер де адам өзі бастаған кезде әрине өте қиын болады
ыыы егер де жан жағын ыыы өзін ыыы жан жағыңды спортпен әуесқой адамдармен толтырсаң саған ы жетістіктерге жету оңай болады
жүгіруден және ну және де басқа тағы ыыы спорттың түрлерінен деп ойлаймын
менің ойымша ііі біріншіден ііі жүгіруді баставатқан адам өзіне айтып өткендей мақсат қою керек
егер мақсат қойып жүгіргім келеді
салмақ тастау болсын немесе өз өзін жақсы формада ұстау болсын немесе ааа
біреуден қашыватқан кезде қалып қалмайын деу үшін ііі мақсат қойып ең бастысы мақсат қою керек
өзіне керек екенін өзіне айтып содан кейін бастау керек
екіншіден ааа жақсы ыыы ну жақсы болсын тренер табу
ыыы мектеп тауып немесе тренер тауып соныен бастау керек
өйткені менің ойымша ең басында міндетті түрде ыыы тренердің кеңесімен бастап
өйткені ы егер тренерсіз бастап мысалы бір жеріңді ауыртып алсаң ы уже ойлай бастайсың мүмкін жүгіру маған керек емес шығар ұнамайды мына жерім ауырады
ал тренермен айналыссаң тренер сенің нагрузкаңды бірқалыпты етіп ыыы травмаларға келтірмей көмек береді
үшіншіден ыыы өз ыыы жаныңдағы өзің сияқты ааа адамдарды табу керек
өйткені ііі егер ондай адамдар болмаса қызық болмайды
мысалы біздің мектепте ааа өзім сияқты адамдар жиналғаннан кейін ыыы ол қызық
ол ыыы өз арасында бәсекелестік те болады қызық та болады күлкі де болады
сондықтан ыыы егер жүгіру осындай қызық болмаса кейде жүгіргің де келмей қалады
сондықтан ы өз айналаңды сондай ааа жүгіруге дайын ы адамдармен толтырып солармен бірге жасап бастау керек
иә ааа енді өзіміздің тренерлерімізге алғыс айтайық иә мысалы біз нұрлан екеуіміз екатерина шатнаяның командасындамыз
ы гүлвираның жүзудегі тренері вячеслав зайцев вячеслав зайцевпен мен де бір айдай жүзіп көргенмін
сондықтан егер қандай да бір тілектерің айтатын менің оқырмандарыма айтатын тілектерің болса мархабат
а мен біріншіден міндетті түрде ыыы спортпен айналысуға тырысыңыздар
өйткені спортпен айналысқан адамдардың денсаулығы жақсы көңіл күйі көтеріңкі
ыыы және оларға коровирус қорқынышты емес
ол үшін спортпен айналысыңыздар
ы балаларыңызға жақындарыңызға үлгі көрсетіңіздер
сол і үлгі оларға і түрткі болады деп ойлаймын спортпен айналысуға
ыыы ұмытпаңыздар спортпен айналысып бәріне жария етіңіздер мен спортпен айналысамын деп бәрі естісін жақындарыңыздың
ыыы бәрі жақсы болсын сол мхм рахмет
ыыы мен нұрланмен толығымен келісемін ыыы және де барлығына тілер тілерім ыыы спортпен айналысыңыздар ыыы
қазірден егерде ыыы біз сияқты отызға келгендеріңізді күтпей десей иә күтпей дүйсенбіні күтпей
ааа жай этот болмаса да егер де көп адамдар болады ыыы жүгіруден қалай бастайын деп ыыы
ыыы мүмкіндігінше ыыы жай жүруден бастаңыз ыыы егер де спортты бастау ыыы жоспарыңызда болса
және де мен өзі алғысымды айтқым келеді өзімнің бапкеріме
ы осы жүзу техникасын үйретіп осындай ы бір жылдың ішінде ы маған жүзуді толығымен үйреткен вячеслав зайцевке ыыы алғысым шексіз
ыыы және де барлығымызға спорт денсаулығымыз аман болсын иә
біздің айнель екеумізді таныстырған және де ыыы осындай ыыы ойы бір ыыы спортпен айналысқысы келген келетін адамдарды жинап мхм
біздің ыыы спорттық нациямыздың ыыы дамуына кішкентай болса да өзінің үлесін қосып жүрген
спорт біріктіреді
подкастымның бұл эпизодын мен карантинге дейін жазған болатынмын
өздеріңіз білетіндей он тоғызыншы наурыз күні алматы мен астанада карантин енгізілді және бір аптадан кейін бұл күшейтілген жүйеге ауыстырылды
еліміздің өзге қалалары да біртіндеп жабыла бастады
оныншы сәуір күні карантинді осы айдың соңына дейін ұзарту туралы шешім шықты
осы ретте мен гүлвира мен нұрланға хабарласып қазіргі жағдайларын сұрадым
сәлем айнель иә қазір карантинге отырғанымызға үшінші апта болды
соңғы екі аптасында қалада жүгіруге де болмайды
бірақ карантин кезінде спорттық қалыпта болу үшін ы инстаграмда спорттық клубтардың парақшаларында сіз арнайы үйде отырып істейтін жаттығуларды таба аласыз
ы мен сол жаттығуларды жасап жатырмын
және де өзімнің сүйсініп жасайтын жаттығуларымның бірі ол табата
табата приложениесін сіз плей маркеттен немесе еп стордан жүктей аласыз
ыыы осы карантин біте салысымен мен өз басым ең бірінші жасайтын әрекеттердің бірі
ол бассейнге барып шексіз тоқтамай жүзу
себебі карантин кезінде жүзуді өте қатты сағынып кеттім
айнель сәлем
бүгінгі таңда ыыы далада спортпен айналысуға тиым салынғандықтан ыыы спортпен үйде айналысудамын
ыыы үй үйде велостанок бар соны аптасына кем дегенде үш төрт рет тебемін
ыыы сухое плавание деген нәрсе бар орысша айтқанда ыыы солмен айналысамын
өйткені бассейнге баруға мүмкіндік жоқ
және де ііі неше түрлі үйде істейтін жаттығулар бар ііі соны орындаймын
біздің жаттықтырушымыз екатерина шатная аптасына екі рет үй тапсырмасын жібереді
сол үй тапсырмасын жасаймыз
оған ыыы орысша айтқанда планка приседания отжимания дегендей жаттығулар кіреді
шын айтсам бассейн мен стадионды қатты сағындым
достар осымен ой детокс подкастының сегізінші эпизоды аяқталды
баршамызға қазіргі бүкіл әлем үшін біздің еліміз үшін қоғамымыз үшін оңай емес уақытта сабыр тілеймін
қолымыздан бар келетін нәрсе ол үйде отыру бір бірімізге жақын мейірімді болу және үй жағдайында спортпен айналысу
осылардың бәрін іске асырайық